Baba mwana a- ampe alumpera ushauri bosa, amsele, msina nanili nanili digyeru vabwetero ligoda, vikalo ilibo iligo yua iligoseyi brada ndokagu, wa majirani, mugikogwama sikilo gwama nanili nkakaula ga pikipiki, shanunu da pikipiki da ishirini, yeng'angarika na mikataba. Au baba anijangarika jinshi adejoura da gari, gendele mache, gendele gumanamba, hivyo gu jehiyo vwanza da nanilye da sekerwatalanzu inapi na msovela ikahagi takyu takyu ikanamuhagi takyu shida na majirani, unapeleka hata zanziba, mwanza, wapi arusha, wapi, ugendele inchi nangungo, ugendi chatakiwe.